Waaw man suma birthday moom <noise> dama bugg birthday bu neex birthday bu xumba birthday boo xam ne comme ku nekka dafay ñëw lekk ba suur naan ba mandi <noise> toog kontaan toog waxtaan kaf ree. Su amee set su jaree set su ma amee xaalis mun naa def set bi ku nekk enjoy rek lekk ba suur ñu kaf ree ñu lekka dibi ñibi. Noonu laa bëggee suma birthday mel, bugguma ku ñëw suma birthday mu wax comme birthday kii dem naa waaye lekku ma, képp ku ñëw suma birthday rek dama bëgg mu ñëw ak kontaan mu ñibbee ak kontaan lu mu buggu yal na ko ko yàlla defal.